ña nisiasi kii viti ku ña ixta´n kara ña ni siasi ña ku ña ndutyi kuatyili katina ra nta kuni ni tyaayu ña ni tyoa sa´ra sa ñaa nityo niñiña ra ni ntaakora ni ntyayu ñu´u kaa´n ra i ntakiti tua inka kua´a sa´ra sani kisia ñaa ni sakuatyi tinana ni sakuatyi tikumi ni saktyi lu yá´a ni sakuatyi ra ni tiso ña inka tisia´n nu ñu´u ra ika tyaelu ña vityi ntee sitili ra sa´ra ni sakasu´in ñahra ni santaka ñaa ntutyi ka ni ntakiti va´a ñaka siaara sa´ra ñaa ñaka hua ni sia´si ixta´n ña si ixta ni sia´si sia ra ñani kua ni kuxañu ra si sia´si kuñu xintiki ñaa ni sia sí´n nu yavi nisiña ra ni sí´n lu kuñu ra sa´ra ni viti sa ni sia´siña ra xina ni ña´a ni sakuatyi ña nuin tabla li´ra ni ta´ñara ni sakuatyi ni sakuatyi kuatyili so ñara si yutyi sa´ra núú ni ntii soa ni sakuatyi ra sa´ra sa i kii in tisia kanu ni ti´so nu ñu´u ra sa´ra ni tyayu lu ntesiti ra sa´ra ni´ña ni kooyo kuñua tani sa´a va´a nte siti´ara ni koyo ñuñu ka´ra ni kasu ña ni kasuu vaá mía ra sá ñaa ­ ta´ni kaasu ñaka ra sa´ra ayu sakuatyi ñaa ikì´n, sakuatyi naña li, ñaa ntityi li sakuatyi ra nisátyo yoko la inka nùù ka´li ra uun sa´ra ñaka ni tani tyo´ña ni kasuu va´a kuñuka´ra sa´ra ni kii ikì´n ha ñaña ka si ntityili ka ni koyo nitavanti takui ñara sa´ra ni ntakoyo ña nuña kuñu li´hara sa´ra ni koso yu ii´n ra sañaa inka sio hatyi sakasu yu ña yá´a si ña tinana ha si tikumi ajo ha si ñaa ii´n ri ña kuani sakuasuu yura ni ntiko ña nùù yoso ra sa´ra ñaka ña nikiña ni s´nùù kasu kuñu´ara ni koyo ntíaa hara sa´ra ni ntua ntíaa kuñu ra ika in luñaa ña ku nañali ka ntityili ka ñaa ikì´n li´ra ika ni ntakiti lua ka siára sa´ra ni sinuni ra ni sanu ña ni siani isìora ni tiso síoo nu ñu´u kara ni ñaa tani saa va´a síoo hara ni kii ixta ni tiso ra nii sa´saña ra ñaka hua ni sia´si kii viti